Laha <noise> <noise> gn Meksika zao gn tsaraitsika gn toetr'androny da trôpikaly gn'agny sady toets'andro arida. La fagnazava mahakasiky an zay da hôkizao: <noise> Gn'am vola oktôbra hatram volana may igny; da eo gny maiky; fa manomboky am volana juin am septambra agny da tena <hesitation> mando sady magnora. Da mafy avao koa gny rivotsy.